Be ea iuh ror a pop a viah, ear to mas iuh noma meh ti. Tem eto iuh nom a meh ti to min enon mani ba, e eh to pasi teh a tateh viah ahik tati pasi teruh oa, pasi nung ahat oa. Ke pa nung no ama kiu pe, ama kiu pe to noh va totobin suk non e eh pet to teh non pa tateh viah, tateh pe sunon. Mea tateh boneh eo to ep o mani ba, tem eh to nung noama kiu e ambuh pasi he oa po va'us. Tem e eh to temenom a ken tateh boneh, tateh vapa iuh, a tateh vapa iuh a ti to min enon ba e eh pasi hikta ba rere- es mea meh, e eh pasi ikta va heve. Eh pasi iuh akuh nom a ti boneh, mamoih ti kurus eto angue nom, eto morok me ra oer. Tem eto angue nom o ti ke eh morok merea nom oer, a tateh viah. I pasi teh amani ba tem eh to angue nom a ponis, eh to teh meh vuruem pa viah pe, eh to vatare nom a viah pe naban ir pasi vatare varu oa a riah. Ir pasi iuh oa, ir pasi va'us oa be kokot non pa taia. I o ken tateh boneh topara viah, po o ea to mas teh varu po en. Peh eh seke teh pet non, eh to kill ama si kiu pe beh goe ta bisi na mamoi ti ge a tateh hat. Eh si nung a iun pe, teh iun a viah. Va'us a family pe, morok ki o kua pe ki gon a tateh viah. Tem e to reh venom nen, e pasi nat na mani ba ana ban kurus to toa e reh peh pa community eh to teh nom, i pasi iuh reh pe me ken tateh gunah mea tateh tarr ve e to temenom. I a tateh viah ea si mas pop ror po oeh, be seke nung a no nen, e pasi tenona tenom ama tah pe e pasi, sunon pasi va antoen kema oa. E pasi nat pet mani ba a iun pe, a iun pe sunon e to lotu tamuan nom e sunon pasi va'us e noma pe, i a ambu pasi toa tamuan bat ke moa. Suk a taia e to temenom a tateh iuh. Ken pop boneh, anaban kurus si mas teh, goe ava pus, goe ava pus, goe a rees ina meh. E pa kiu ama kiu pe pasi nat amani ba, e to teh menom a iun pe to temenom ama tah enn pe, e a antoen. Eh si goe a teh vapa hin vateh, temenom ama tah pe eh koman si mas nung non ke tenon pa tateh viah. O ken boneh anaban pasi koh tamuan aka ke nomoa, vengen eh si goe ta re'es bir koh nomoa. Eh pasi iuh ovoe non pir. Tem anaban tonoh rer ma, eh si mas iuh ra oer. He ru'en ra oer va enn ra oer bir keh iuh rer o ken ta boneh <hesitation> ito beuh rer, va enn ra oer, he ra oer a ruen kir gang. Maski to ikta ti anon ba ti peh, ti vapa meh o, e sih iuh ovoe nom pi i a tateh viah boneh. E sih tenom pah iuh. A bua ta boneh vari a iuh mea tarr, i a buok a tateh ear to mas te meror, kear pa teh mea tateh viah. Ea pa teh batror pa kureneh ambuh, ambuh ve ta matop tamuan karo rar. Be ear temeror a tateh vapa u'rur, eh pet sih mas u'rur nom a meh ti. Suk a taia e sunon pasi u'rur oa kipa va antoen ke oa amamoi ta kurus. Va i ke pa teh ror po oeh, ear te ror a o life ear to mas tehror, to mas viah non. Eo pa ep o mani ba, e to teh nom pa von ahik ta vapus, ahik ta re'es mea family pe to tenon ahik ta vare'es, ahik ta vapus suk a taia, e to temenon a tateh vapa iuh mea tateh tarr mea tateh u'rur. I ama tateh boneh ea sih mas suk tamuan bat ror. Ke pa sue po ba e pasi teh va reh po oeh. Suk a taia ama meh papan. Pasi epina ken tateh eto temenom ito antoen sukurer pe. I pe o kua peh, pasi suk eh pe pa taten e to temenom. Tateh iuh, tateh tarr, tateh u rur mea tateh vapan va'us pet. Ba ti vakeh iuh non ova'us, va'us a sih. Va'us a taia i to kokot inon ge ito need non, tah enn ge a taia. Deh a tah ponis be te keh te veh non mani ba ito ita antoen non, va'us a sih i a tateh viah. Keh pa sue ba eh to teh vareh po oeh.